Al khidimal kan adoni a sawwiya ana arif ma ba sawwiya kal-kal hibas khimdimtal naar, khidimtal naar di hil karaba ana ma bagdar ba sawwiya kal-kal. Finshan ana anaar ba khafminna bilen, asshuqul bas digo inta khaifminna dige ma tigdar tisawwi fil addariqal bi dauruwa minnak tisawwa kal-kal, dige bilge gasi tisawwa. Da bas ana di bas aswa a laiyi khidime kan.